Kua extintor jeisupeva, jaeko tata imboguea ombogue vaera tata, jaeko omombo tɨriyɨi va, jokua guinoita, ouko mopëtï tubope jokuaraeño ou kua tembiporu